بقدر إن أنا أتكلم أسباني وفرنسي وإنجليزي <hesitation> يعني الفرنسي <hesitation> اتعلمته في <hesitation> ثانوي والإنجليزي برده في الثانوي، والأسباني بقى اشتغلت عليه مع نفسي.